Aminay o edy e avion zany, ah be- andraso môloha avion zany fanalavana, avion zany molo: appareil volant imité d'un oiseau naturel, zany hoe volohany nangnambotra raha io tainy zany nieritreritry zany mankôry moa tsika magna-magnamboatra raha mitiligny ohatry vôrogno de nanomboka izay zany ireo ôlô nagnamboatra nisy aigny hamboatry raha zany, raha io zany misy helany misy helany karaha vorogno helany à gauche droity, helany io zany misy moteur amy raha io akao zala e misy moteur amin'ny helany droity ndraiky aile gauche amin'ny vatany akao koa mbola misy môtera, regny moteur regny ndreky mannodigna azy mba han- magnano force mba hatônga azy hagnembana fa le hembagny igny zany tegna agnisan'ny magnampy azy mistabilisé hoazy ambony ero mahatonga azy mangembana.